اكيد أجول لك <hesitation> كيف تكوي تيشيرت أولًا تأكد ان المكواة نظيفة واظبطها على حرارة مناسبة للقطن ثانيا ابدأ بكي الأجزاء الكبيرة أول شي زي الجسم و <hesitation> الأكمام ثالثًا خذ الزوايا الاجزاء الصغيرة وكييها بالباقة رابعًا تبردها ولما تبرد مبروك عليك.